ótal konum virðast hafa verið eitt verst

geymda leyndarmál Hollywood um árabil Sigurjón Sighvatsson hefur þekkt lengi og segir hann bæði óaðlaðandi og óheiðarlegan Baldvin ræddi við Sigurjón í dag

er ekki stór bransi hér

það eru kannski

fram núna hótað fólki því að ef það gerði ekki það sem hann vildi jafnvel kom

leikkona sem sagði að að bara með því að segja nei við hann

réð hann hana aldrei í hlutverk að fólk hefur verið hrætt um

að þeirra ferill yrði eyðilagður þótt þetta sé mikið mál og sé í framhaldi af öðrum málum eru ekki kannski ekki eins miklar breytingar að gerast hér í það sem við köllum corporate

látið er af liggja með þetta mál sumir hafa talað um þetta sem verst geymda í í bransanum ég held að allir hafi vitað það en það var auðvitað allt öðruvísi sett upp var hér oft í gamla daga þetta væru væru tilbúnar að gera hvað sem væri til þess að fá frægð og frama ég meina það er frægt frá þessu í ævisögu sinni hvernig þetta er lýsir því þar þá sjáum við hvað eru mörg ár síðan þetta byrjaði og hefur viðgengist hún hreinlega lýsir því þar

ég held nú að hér eins og þess vegna á Íslandi misnoti fólk aðstöðu sína daglega frami er eitthvað sem getur gerst bæði hratt en um leið geturðu líka farið hratt niður þannig að það

fyrirtæki okkar í Skandinavíu sem

og dreifir öllum þeirra myndum og áhyggjuefni allra sem hafa verið viðskiptavinir

hefur ekki bara verið

færri myndir en þær hafa ekki verið eins góðar þannig að það er augljóst að þó að hann hafi ennþá verið valdamikill er ekkert miðað við það sem áður var

alveg ljóst og hefur ekki komið eins mikið fram eins og kannski ætti

allir vitað þetta í fyrirtækinu það vissu þetta allir það vissu bara ekki allir hvernig eða hvað en það vissu þetta allir hefurðu hitt þennan mann geturðu

fyrir okkur kemur fyrir ég þekki hann mjög vel ég en hann getur komið vel fyrir vegna þess að auðvitað getur hann verið

að halda þá getur hann verið mjög aðlaðandi og látið þér líða vel en þegar þú

einhvern svona lengi eins og ég þá sérðu að það er bara hegðun sem hann sýnir hann er bara vingjarnlegur þegar það hentar honum en hann er mjög óaðlaðandi mjög gott að þetta sé loksins komið fram en

aðeins að breytast hér er hægt að fara í í mál við hvern sem er hvenær sem er og fólki getur verið hótað og það hefur

ekki fjárhagslega möguleika til að verja sig og það er ekki síst það sem á þátt í þessari löngu þögn

auknu lánsfé segir Ásgeir Jónsson dósent í hagfræði sem varar við því að lánamöguleikum til fasteignakaupa sé fjölgað til að auðvelda fólki að kaupa húsnæði sérstaklega vill hann vara við loforðaflaumi stjórnmálamanna í aðdraganda kosninga hann er kominn hingað til okkar velkominn

ef við byrjum

að fara yfir stöðu fasteignamarkaðarins í dag hver myndirðu segja að hún væri skortur á nýjum eignum skortur á framboði töluvert mikil eftirspurn þessi keyrsla sem er að koma inn á markaðinn

og það hefur

verið byggt á síðustu síðustu átta til níu árum byggingariðnaðurinn í raun hrundi eftir tvö þúsund og átta og það hefur ekkert verið sem við búum við frá því í september í fyrra hefur verðið bara á fasteignum

íbúðir hafa selst samdægurs það hefur verið barist um íbúðir sumsstaðar íbúðir hafa verið yfir veðsettar og

jafnvel fimmtán til tuttugu milljón krónu hærra hærra verði en venjulega kannski samkvæmt könnunum þá hyggjast færri kaupa sér húsnæði núna hver er skýringin á því í fyrsta lagi það

hundrað árum hafa íslensk heimili eytt fimmtu hverri krónu í fimm prósent af meðaltekjum heimilanna fara í húsnæði og á árunum tvö þúsund og fimmtán til sextán duttu inn miklar kauphækkanir meðallaunin í landinu hækkuðu

tuttugu og fimm

í kjölfarið á þessu kemur þessi mikla

sprengja á fasteignamarkaði og fasteignir hafa verið að hækka á sama hraða og laun nokkurn veginn

prósent á nokkrum mánuðum

einhverju leyti hafi markaðurinn hægt á sér veltan dettur niður fasteignasalar staðfesta það

lengur á sölu það þarf jafnvel að lækka verð sums staðar sömu svæðin eru heit eins og miðbærinn og önnur heit svæði en þeir segja þetta bara er fólk að halda að sér höndum er neytandinn kominn þarna inn eða er fólk búið að fá nóg af þessu háa verði já örugglega og

í og yfirleitt er það gert að vel athuguðu máli og ég held bara að eftir þessar miklu hækkanir sem áttu sér stað ég held að margir hafi hugsað sinn gang held ég húsnæði á hvaða verði sem er þú sagðir við mig áðan að í raun og veru hafi byggingarmarkaðurinn við frostmark til tvö þúsund og fjórtán og svo fór það að aukast hvernig sérðu fyrir þér svona framboð á næstu tveimur til þremur árum nú er verið að byggja á fullu mun það svara þessari eftirspurn sem er núna

mörg fyrirtækjanna seldar úr landi og fólkið sem fór fór á eftir vélunum fór út að vinna við misstum mikið af fagfólki í byggingariðnaði til Noregs og það hefur

höfum vanalega verið að byggja svona fimmtán hundruð íbúðir á ári það hefur verið normið hér á tvö þúsund og ellefu þegar byggðum sjötíu og fjórar íbúðir og það hafa

frá fólkinu og þá þrýsta stjórnvöld og nú eru að koma kosningar og ef til vill freistandi að fara að lofa einhverju Sigurður Ingi formaður Framsóknarflokksins sagði nú í fréttum áðan að hann vilji fara svokölluðu svissnesku leiðina til þess að hjálpa ungu fólki að kaupa húsnæði er ekki girnilegt fyrir lánastofnanir banka og aðra lánveitendur að reyna að bregðast við þessum vanda með því að auka lánsfé til almennings jú jú og það sem

ja sko þegar verðið hækkar svona mikið eins og hefur gert á þessu ári þá myndast eigið fé og það er ákveðin hætta á því að

verði tekið og gírað upp eins og við köllum það þannig að fólk taki lán út á það það var það sem gerðist á árunum fyrir hrun segja að það hafi gerst núna fyrr á árinu við þessar rosalegu hækkanir það er kannski ekki gert

það hefur ekki verið svo mikil

þetta eru að miklu leyti hækkanir sem hafa fylgt laununum en auðvitað þarf að vera stefna

fyrstu kaupendum auðvitað þarf að vera að vera sú stefna hvernig ungu fólki er gert kleift

fyrir sér hlutum í því en það

að vera langtímastefna sko þegar vandamálið er framboð þessu verður ekki reddað með einhverjum svona

að lána öllum meiri pening þá verða meiri peningar að elta og það mun bara leiða til annarra vandræða ungt fólk er að borga gríðarlega

lífeyrissparnað og þetta er á þeim tíma sem þú þarft mest á peningnum að halda þú ert að ala upp börn og allt þetta og það má alveg velta fyrir sér þeirri þeirri ráðstöfun ég held að

Íslandi sem er að flytja of mikið af peningum fram í tímann

fara að sjá eftir fimmtíu ár eða eitthvað álíka

árum áður snerist um það að veita fólki lán og það voru alls konar leiðir til að leyfa ungu fólki að gíra sig upp lánsveð

fyrir lánastofnanir að fara einhverjar aðrar leiðir og þú ert að vara við því segja það að það er ekki að leysa neitt því þú ert með framboð sem er ekki að hreyfast fyrr en eftir eitt til tvö ár þá er mjög mikil hætta á því að fara að dæla peningum inn á markaðinn

rauninni gíra markaðinn upp þannig að þitt fræðilega álit er það að við aðeins bíðum og sjáum hvort verðið hjaðni ekki örlítið eða aukið framboð og lánastofnanir endalaus séu margar spurningar sem þarf að ræða um fasteignamarkaðinn hvernig hvernig til dæmis við eigum að hafa fasteignalán hvernig á að standa að því hvernig á að standa að fyrstu kaupendum þetta eru langtíma spurningar og við erum ekki að fara að leysa þau vandamál á

gott kvöld viðhorf samfélagsins til mæðra í myndlist eldgos undir jökli og innrás almannavarna í heimilislífið er meðal þess sem Anna Líndal myndlistarmaður hefur fjallað um á ferli sínum sem spannar hartnær þrjátíu ár leiðangur á Kjarvalsstöðum þar sem stiklað er á stóru yfir feril hennar þetta er fyrsta sýningin í röð nýrra starfandi listamanna á miðjum ferli Bergsteinn fór á Kjarvalsstaði við völdum að sýna Önnu

sem fyrsta listamanninn í röð sýninga þar sem við viljum skoða feril starfandi íslenskra listamanna og greina feril þeirra sem fulltrúa fyrir myndlistarmenn sem nota fjöldan allan af miðlum en hún hefur tekið á viðfangsefnum sem

hafa verið í

á sýningunni er ferli Önnu skipt upp í þrjú tímabil það fyrsta fjallar að miklu leyti til um stöðu konunnar í samfélaginu og var viðbragð við móttökunum sem Anna fékk þegar hún sneri heim úr listnámi í London árið nítján hundruð og níutíu

á ég lítið barn og þá breyttust allar væntingar til mín fór fólk að segja

að þú getir ekki unnið mikið í myndlist með þetta litla barn og

svona ég vissi ekki hvaðan á mig stóð veðrið það sem ég gerði var að búa til landakort af samfélaginu

landakort eru gerð til að rata og finna mína leið til að villast ekki nánar tiltekið í

nítján hundruð níutíu og sex það tengist

því þá var eiginmaður Önnu Magnús Tumi Guðmundsson jarðeðlisfræðingur kvaddur upp á fjöll fyrir mig

fór í fyrstu ferðina nítján hundruð níutíu og sjö

eru frá því tímabili þriðja tímabilið nær frá tvö þúsund og níu til dagsins í dag eftir að Anna lét af störfum sem prófessor við Listaháskólann og lauk framhaldsnámi í listrannsóknum í Hollandi

í kjölfarið á því fór ég að nýta mér þau

bjóða upp á til þess að ná annarri nálgun

til dæmis nýjasta verkið leiðangur sem sýningin er ég enn á

en heiminn allan ég bý til kort með því að skrá niður allar mælingar sem

gerðar á þessu tímabili það er hver leiðangur er tekinn út og fær sérkort lesa í gegnum kortið hvernig jökullinn breytist en hvernig er að sjá ferilin samankominn á einni sýningu

og tíu myndbrot sem tónskáldið samdi sérstaklega fyrir kór Akureyrarkirkju Ágúst Ólafsson hitti

Jón Clarke hefur starfað sem strengja og söngkennari við Tónlistarskólann á Akureyri í meira en fjóra áratugi en undanfarin ár hefur hann snúið sér meira að tónsmíðum og samið verk sem flutt hafa verið bæði hér heima og erlendis verkin tvö sem verða frumflutt á sunnudag nefnast

einnig þau samdi hann með kór Akureyrarkirkju og Eyþór Inga Jónsson organista sérstaklega í huga en er hægt að spyrja hvers konar verk

já það er hægt að spyrja en

ég veit ekki hvort ég get svarað þetta er þó einleiksverk fyrir orgel með hljómsveit þá er samspil á milli

krefjandi hlutverk en er ekki alltaf að spila í gegn svo koma hin hljóðfærin og taka undir og bæta

eina sem ég get sagt það kom til að ég var búinn að semja annað verk

nota ákveðna svona tólf manna kammersveit sem hentar afar vel fyrir undirleik í þessari kirkju við orgelkonserta því það komast einfaldlega ekki fleiri upp á og svo get ég ekki sagt annað en að eiga hversdagslegt maður hefur frumflutt oft músík alltaf skemmtilegt en sérstaklega gaman að geta unnið með tónskáldinu fengið að hafa hann hjá er sérstaklega gaman svo finn ég alveg að hann er að semja þetta fyrir mig mér þykir mjög vænt

flest orgelverk eru fyrir heila sinfóníuhljómsveit við eigum ekki tónleikasal á Íslandi þar sem er orgel ekki pípuorgel

svalir eins og hér og hægt að koma hljómsveit fyrir og allt annað er svolítið erfitt ég held að

inn á milli

eins og ég þekki tónskáldið